Ku sul um mõni väiku kriimustus vai haavakõnõ, sis sa piät taa puhtas mõskma vai määntsegi piiretüse vai määntsegi taa puhastusainõga puhtas tõmbama ja kinniq pandma. Võit viil määnestki ruuht ka pääle pandaq. Vai sis panõt sidemega kinniq vai sis tuugaq, <hesitation> noh, leukoplastiga, plaastrigaq.